Барои муолиҷаи зуком ё грипп бояд бештар истироҳат кард ва оби гарм нӯшид. Истеъмоли хӯрокҳои витаминдор, махсусан витамини Cи, фоида дорад. Агар таб ё нишонаҳо шадид шаванд, бояд ба духтур муроҷиат кард.